Ley time I was very lucky la ley time my ticket cross when I play bettomax yeah I was very lucky day because my ticket cross I put two hundred then I get almost five thousand dollar la day own pah I was very lucky and happy.